أعتقد إن الكلب مش محتاج يعمل تمرين لأنه في الأغلب بيجري كل يوم بس ممكن أنت تجيبله كورة وتبدأ تحدفها بعيد عنه ويبدأ هو يجري لحد ما يوصلها وبكده يبقى أنت جريته مدة الجري المناسبة طول اليوم.